ཐག ནག ཆག གི་ པོཔ མའུ་སིཀ་ལམ་ས་ལབ་སུ་ན། ནག་ཆི གི་ རིགས་བཟིངས གི་ ལུ་ དི་ཆུ ཨིནས། ཐཱ དེ་ པོཔ མའུ་སིཀ ཡ་ ན་ རིགས གསར གི་ ལུ་ དི་ཆུ། ཟེན་ཏེ་ལུ ཐང་སུན་ལུ་དི་ཆུ་ལེགས་གཅིག་གཅི་ལ། ཁ་ཁ་ཆི ཨ་ན་ཚེགས་ས་ཀིས་ས་གི་ ཆེསུག་ན། དེ་ རིས་སར གི་ ལུ་ དི་དི་ཆུ་དི། མང་ཆུ་སོ་གི ག་དི རིན་སྟེགས་གི་ན། དུང་ཐང་དང་དུཆུ་ཐང་ཐལུ་ གི་། དི་ཆུ་ཐམ་ཅ་མ། རིན་སྟེགས་གི་ དེཕ་རིང་ ཚ་བས་གི་གཅིག་དི། ལུ་ཡན་བོ་དེ་ལེགས་གཅིག་ གཅིག་གཅམ་ འཁོག་སུ་། གཅོད་མཆིག་འོ་ ར་རེད་འི་ ཨིན།